Yajayave tëtäguasu japonpe jokope arapotipe jaeko guinoireta ara <hesitation> suave jei karaireta supevae mbaeti iroi <hesitation> jare mbaeti <hesitation> jakuvo mbate iviakuarape ojoma ovaeretape yave kuaeko jae araroi araroigui jasta aravitu jayave <hesitation> tätä jakuvo jaerevi ivi ñaki jokoguiko <noise> omboipireta <noise> ama ndive <hesitation> depue <hesitation> jaema ou jokogui kuarai jaiviyeye ojo yave ovaereta <hesitation> arapiruara pema oireta yave <hesitation> kua jaeko arapoti gui <hesitation> hasta araama <hesitation> jokuraiyave ara jaeko tanta ivitu jare ivi ñaki iroi arape ojoreta ovae yave jaeko araama hasta oreti jayave tata iroi esa iroima jokua jokuae <noise> araripe ojo ndipo jokuae ovae doce grado hasta irundi grado ,amogue ojo ovae mopeti gradope erei kua jaeko o teta komsun jei superetape <noise>